أجله يا هلا- هلا فيتش، إيش اسمك؟ أنا فلانة <hesitation> أسأله أيش رايك في الحفلة، <hesitation> أجله أول مرة ألتجي فيك، تحب ها النوع من الأماكن يعني، بعدين أجله نجدر نتعرف أكتر إذا كنت تحب.